بالمقارنة إني أشعر ببرد شديد أو بحر شديد، أختار أن أشعر بالبرد، ليش؟ البرد يعطينا فرصة لإرتداء ملابس دافئة وأستمتع بمشروبات ساخنة بينما الحر يكون مرهق وصعب على الجسم، برودة الجو بتخلي الواحد يحس بالنشاط أكثر، بينما الحر يجعلنا نشعر بالتعب وبالخمول والإرهاق طول اليوم وما بيخلينا نتحرك أو حركتنا بتكون بطيئة.